סאהְלה חוד כּסרונה עמַרהא בלמא, חט פיהא לבּידָה, נְכלִיהא פוק אלעאפיה מותוואסְטה, מתא יגְלי אלמא, כלִיה יגְלי תסוָוא דקָאיק, מנבּעד זולוה וסקיה בלמא לבּארד בּאש תכּסרת בסהולה, ואדָא בגִיתהא נוס טיאב, כלִיהום ע׳יר סת דקָאיק, ראה סבּק ללבּיד משי עלם נווי.